<hesitation> A funsiun-a cun l'eletricità, a ie <hesitation> 'na rezistensa ch'a së scauda cun l'eletricità, pöi cuaidün al a l'aria ëndrinta ch'a gira e a të scaudu la roba